Guunfuko nambua wa de la nambɔ sɛka n boi buriya pooren nambɔɔsi siyi puan. Guunfuko nambua wa de la nambɔ sɛka ti tumam n yeti yaa bii tumam Mma bia ti ba yi'ira ti nɔɔdin rigin duma nu'o ha lɛbera ta paara Bɔlega bɔba ni tara wɔlesegɔ. Se'ere n sɔi la, nambɔ kana wa san ni ta paagɛ gusi n ni fukera, ti kusebego la n ni lɔbegera la, ka wan pe'ege bunfagela bii puuro vagela la biŋe tiŋa dee gee ge puuresuma la ti ba ta'am iŋɛ guumpala ti guumpala la me ta'am ku'ugɛ iŋɛ gunguno ti tu nyaŋɛ tãna tara gunfuno la lugera maala tu tuulum lɔgerɔ. Guunfuko wa me san kelum ta paagɛ, kusebego kãtɛ n ni kɔ'ɔm ze'ele zi'an ha lobe ta paɛ zi'an sa. Fu ka nyɛti ka pɔsega gee fu ni kɔ'ɔm ta nyɛ ti ka tukera mɛ, ti guunfuko wa san ni ta paagɛ, fum mina deo pile n ni ka ana suŋa, see ti ka ni wa'ana vakɛ depile wa ta lobe basɛ zɛsɛka ti la dɛna la fu nyaa tu' nama gee nyɛ fu pile la dikɛ.